<noise> <hesitation> iratiba ijangu ijasiku jitofautiana sana, kwasababu une ndivomba imbombo mukiwanda. Na mukiwanda kukiwanda uko kuli- tuvomba kwa zamu zamu, kulizako iliwiki moja ijingi, jiva ja- uvomba ukwingira pakilo imbikike ijingi kwingira pamunyi. <noise> Na <noise> ikiwiki jukwingira ppakilo undya ndikwingira ndikwingira sanane <noise> sanane ijapakilo <noise> sanane ijapakilo kwamaana ijakuti unyandilongola kwuiuwanda ukwanda badi baadhi jasyinu kukiwanda uko <noise> kwajili ja apana vikwingira sakumi, kwahiyo <noise> iwiki ijingi twingira tena satano, kwahiyo iratiba ijangu jitofautiana, mfano iwiki iji ndikwingira saa nane ijapakilo ndisisimuka sasaba pakilo <noise> sasaba japakilo, <noise> <hesitation> mukilo unkati manake ijo nditsovela. Mukilo unkati jasaba japakilo, sasaba japakilo ndikisimuka, ndibea ndisimuka ndikuwoka <noise> isiku isingi ndiosa ndioka isiku isingi ndikavone nditokie ndisismuka nditova unswaki tu ndikiswabula kumio. Ndikiswabule <noise> ndikiandaa nswari imwenda vunonu tu, gaswali imwenda vunonu basi, ndiuma kunyumba, ndilaka kunyumba kufamilia, ndiyume ndingaume moja kwa moja ndiba kumbombo. Ndikasike kumbombo, ndikwandaa kama undisovile isinu syakwandaa kumbombo vusa syusiana nimbombo javuopareta vuangu, ndingandae basi ndikwendelea nimbombo kama kawaida mombo mbombo mbombo, <noise> mpaka uvujisiki saamu. Satatu satau, satatu nipate ischai, <noise> ndinganwe ischai pala ndivomba vomba imbombo, ndivomb vomba imbombo jiango jiruta hadi saa tano. Satano ndihuma, <noise> sasa hapo apo napene jitegemeana, isiku syapajumattu ndikaume ndandi- ndyandie ukulisehemu ndyandibia, undyahandibeo ofisi ijingi tofauti napakiwanda pale, ndibea ofisi ijingi ndiba kusaini saini amambo gangu kaku kihusiana nimbombo, ndingamala ukusaini amapo ako kihusiana nimbombo basi ndivuja kunyumba lakini isusingitsi achana nija pajumatatu isu singe, <noise> <hesitation> itsashifti japakilo ijo. <noise> Isiku isingi livona, ndihumile, moja kwa moja nduja kunyumb, naa- ndingaikavo ndingasike kunyumba, manake ndisika kunyumba saa undekie satato ndise kunyumba sasita. Ndikasike sasita basi jindukuwoka mara kindumile kumbombo litikire m ndikuwoka ndipata ikyakurya ikyapamunyi ikimanake jiva sasita jikwelekea kusasaba ijo tiyari, ndipata ikyakurya ikyapamunyi. <hesitation> ndilolalwa ndisa ndikonele kwasabau ndive ndikaumile pakilo <noise> jajikiloja sasaba kilokatijo jasasaba basi jundikuwoka, ndipumusika kama undilie ndipumusika masaa kaviri au kadatu, ndisisimuka, <noise> ndikasisimuka apo jajitegemea pia <noise> kama kulimbombo ijingi ndipatile imbombo mbadala. <noise> <hesitation> ija kubya kuvomba ndiyeka apo ndiba ndikavombe imbombo <noise> jiji juwesa jinyingisisye hera iji- ija- ijapapembeni tofauti nijapumbombo, ndikavombe imbo havombo ako kadebe debe, ndikavombe basi ndivuja kunyumba manake ijo jiva sakumi na moja au sakumi nambili sakumi namoja sakumi nambili manake apo ndivuja kunyumba ndi- ndiva nane nifamilia japanyumba pala bamama avana, basi ndilinda navo samoja sambili ndiba kupumzika kwajili jakusimuka tena sa- sasaba, ijo juuwiki japakilo. Lakini iwiki japamunyi ijive ntikwingira saamu satano, satano iwiki ijo ngiuma kunyu pousuku ndikisimuka samtatu au sambili. Maranyingi sana ndyasimuka sambili, nikasime sambaili basi ndikuwuka ndikyandaa kama uvijigiwe, ndinguke ndyandae pa ndiuta moja kwa moja kumbombo ukutengura imbombo jasatan, satano pala ndisika ndukakumbona ujangua vakatsimuke sasaba manake ndikambona ujangu vakasimuke sasaba vakandaili kila kinu unde ndikwendelesa tu. Ndingenderese imbombo mpaka saamu ukunwa satano ijo mpaka sasaba. Sasaba nindaike sasaba, sasaba ijo ndikwingira mukuli, ndingarya isasaba, basi jintwenderea nimbombo kama kawaida mpaka sambili, sambailia tena ndipata ikyakurya ikyapakilo. Maanake uku kumbombo ukwali, kumbombo ndikapata ikyakurya ikyapakilo ndikwendelea tena nimbombo mpaka ukujisika sainne, sainne maanake imbombo jitue, itegemea amasaa tisa. Ungavona uvombile zaidi ja masaa tisa, basi umkuna kutive ova taimu kumbombo. Kaune ndyandivomba mpaka sanne, <noise> sanne ukuma satano adi sanne kiva katinga masaa akalinga <noise> amasaa kumi na moja ova taimu jangu java nyamasaa, kwauwo sainne ndiva ndimale imbombo jangu ndivujaga, ndikavuje kunyumba moja kwa moja pala jindisika ndikuwoka, ndingoke <noise> ndiba kwikona kawaida, kwasabu ikyakurya ndiva ndikali ikyapamie ndiva ndimali.